नहीं ओट् दूध या सोया दूध ते दूध बोणु गलत निच, खाद्य एवं औषधि प्रसास्करण द्वारा प्रस्ताव दिए ग्ये कि ओट् सोया और बादाम का पेय ते दूध की श्रेणी मा रखे जौ।